إذا أنا مضطرة اكون في عمر واحد لبقيت حياتي كنت اختار <hesitation> عمر في فئة العشرينات لانه صراحة ذي الفترة، احس انه كذا انا بكون مقبلة على الحياة ولسه في بداياتي، <hesitation> واكون كذا اجرب كل شي جديد وعندي طاقة للحياة ومتحمسة انه اسوي مغامرات، واطلع مع صاحباتي، <hesitation> واجرب يعني اشياء جديدة كذا واسافر ويكون عندي مقدار كبير من الحرية.